कुछ पेड़ जु भोत फेमस ची ऊंगु नौ ची नीम वेगि हमा पीपल वेगि अर आमो डाऊ वेगि अर बबूल वेगी अर बरगदों पेड़ वेगि होर नायलो पेड़ वेगि।